थोडी मोजकी कपडे उड़कान वळी जाता। तर थोडी मोजकी कपडे उड़कान वळी जायना। कित्याक मोनचें ज्या दोरेटल्यां तेंका केले आसता। ते गोरगेचे जाशे कॅटन कपडे वेगीनच उड़कान वळी जाता। पण जर्सी हो कपडो वेगीन वळो जायना।